Kwbang chamung tongo abono chakhe sakni fan bangwui mano jemon mangso thokgwnang aa toktui kosoi dal dudh badam thailik tei jinga thaktwui. Kwbangma mangso jemon tok bahan pun bahan wak bahan mosuk bahan chakhai chini sago fan fainai. Thokgwnang aa tei toktui no chakhai bo chini sago fan fai mano. Dal tei kosoi hai jaat ni mwkhuitwng no chakhai bo chini sago fan ongwui mano. Abo haino dudh badam thailik tei jinga chakhai bo chini sago kwbangma fan ongoi mano.